زه دواړه کوم. که څه هم تجربې راته اهمې دي، خو مادي توکو ته هم سړی اړتیا لري. زه اعتدال ساتم او په مادیاتو تر هغه پیسې نه ورکوم چې ورته سپما کړې مې نه وي. خو د ژوند کولو او پیسو موندلو لپاره تجربې مهم رول لري.